हमार देसौक मन्सावा कदेउन एखान बढी एबे तोरा उहे कृकेटवा हेरके खा मन परोलही नाही । एबे गेनवा फेरी हेरसाइ एखान । तर गेनवमा एखान कमे हेर्लही नाही । एबे पहिना कृकेटवा हैने हलिय चललता एबे तोर उहे खातेने गेनवा सबह नइ हेरइ हलइ । एबे एखान कृकेटवा खा चले लगलिय, खा दोसर दोसर देश खेलाई जाइ लगलिय । अ एखान जितइ फेरी बणियनत कहवा कहवा खेलाके । हसे एखनाक मन्सावा बणी एबे उहे देउ कही कृकेटवा नै हेर्लही । एबे कृकेटव एखान कस्नुक नेपाल बहरा फेरी खेलाए जेसियन्त यखान दोसर दोसर ठौरा जेसिय खेलाए । दोसर दोसर देश पुगइ बणिय अ जितइ फेरी बणिय एखान हसे उहेसे मन्सावा बण्ही एखान कृकेट हेरे लगलही नाही ।